Lesei, lua, telu, hale, lima, tinaene, hitu, walu, putusa, putusa sai, putusa lua, putusa telu, putusa lima, putusa tinaene, putusa hitu, putusa walu, putusa lua